A za hisafidy agnamboàtra pizza, pizza malôhaka raha ilaiko voalohany am- raha ilaiko matetiky ilaiky aminazy: lafirinina, menaka de levure boulanger de atody de fomba fagnanaovako azy a- de <hesitation> vovon-dronono; alaiko voalohany rano rano tapaka vera de rano mafana, rano le mangotr- rano le mandevy igny tapaka vera de atako vovon-dronono telo sôtro de igny amin-jay avariky de igny amin-jay avariky agnatiny akao sira ndraiky v- levure boulanger de izy avy ake amin-jay kôa mangala menaka mitovy igny koa <hesitation> antsasaka vera, ay vera araiky samby vera araiky jiaby regny de regny amin-jay avariky voalohany me- menaka igny ndraiky ataoko mafana menaka avy mafana de ataoko amin'ny lafarinina igny de lafarini a igny am'zay izy kaofa mahazo menaka mafana igny de latsahako akao am'zay ry ronono le masina igny de igny fao zany de fo- voniko malôha paty igny de amboarimboariko de igny amin-jay apetrako amiàko paozy paozy amiàko paozy maromaro ai izy koa ôhatra marai- hariva za magnano izy ataoko maraindraigny dix heure ake za magnano izy de ta- zany hoe misy six heures de temps izy ataoko paozy de izy avy ake amin-jay vita igny de mangala plasy malalaka za de ataoko arakaraka moule agnanaovagna izy de raha am'voalohany ataoko aminazy igny de saosy tômaty de maraka saosy tômaty am'zay izy i henahenan-draha jiaby de maraka hena am'zay izy mandeha legioman-draha igny de vita legioma igny amin-jay atody de frômazy.